Nhur nwot, nhama ekpo kpenamkpen. ekpo egha bhokap pimin nsii e. Nsogha onwert kwa onwert ghom nkerinwert ndogha vaa pam mkpebhi beh nwert. ndoha nwert sii ikowasi kwaman nyeri. ndowa onwert kwideden kwi ibinok pabi nyeri, andoha vaa pa mamn mishit ntobha mkpebhi beh awert mbobhi beh mbuma. Mbobho oyoknwa mbuma. Ncher oherr. meh nkwu nnorr otok ffa moh won. mando kwimin sii ham eyangha himinsi tara vaa. agbe wanni nyin hyan mkpohi ivaa panong mbii bong kwu. bong kwu mo kpebhi nwert offo fonah meh oshiri arama awop keh aben bii eh, kwanong nwa wani ojibha akpen mando o. okpebhi vaa panong nwert e. Nimin nkpebhi beh mando. ham eyangha. madi iwa beh zimum aza ofok vani khe, ntima edik rongha ndomah khe. mando kwu imin nsii eh ntima vaa panong nkeribe, nkerokka kwam sami nkpebhi beh otok fo de mo ofonameh onong kpenam kpen erogha bii ibinokpabi ibinokpabi obenibii teh monigha oyerr otok kwe ffa osana. meh morongha eden cha moruk akpen eh. Min wobha masi ma intabhoda. asinjom nwobha meh nsoha nwert kwa nyeri. before mbina mah saa nnan togha nwerr kwam nyeri. Yimi sah nfona meh, nyini hyan nyi yini hyan bii ofok ham hoya osii ohuri bii oki nwert kwi ibinokpabi nyeri nnongha bii khe wojibho ozam oyongha nwert bishit e.